<hesitation> Ie, mifampitampita fahalalana isan-taranaka ny biby, ohatra amin'izany izao a ny vorona, le voro-manidina ireny, <hesitation> ireny izao a ny reniny no mampianatra ny zanany hanidina, de mampianatra ny zanany koa hitady hanina.